Noŋ nmaŋ laa a be kee noo la parisiko. dee fuwaa, siitiyaasiyoŋolu ka soto le minnu ye a loŋ ili to foo, i ye faniyaa fo puru i ye kana walla i ye moo kanandi